<hesitation> Fômba fampiasan̈a sary zen̈y amy fitantaran̈a tantara, alain̈a sary tsiaraikiaraiky zen̈y isaka seho araiky seho atao isaka fihetsiky. Aviô aminjay zen̈y atambatambatra. Karà ze zen̈y ny eritreritrinakà.